بساله شنو كان الدافع وراء الشي الي حققته حق تصير مشهور ويمكن بساله عن حياته الشخصية وعن <hesitation> الدوافع وراء مسيرته المهنية ويعد أسئلة يعني تتعلق بالعائلة والروتين اليومي كمشهور